کوریائی پکوان، ہنسک، ذائقیاں تے بونتراں دا توازن پیش کردا ہے۔ جو چول تے کئی طرح دے سائیڈ ڈِش، بانچن تے کِمچی تے وکھ وکھ پیسٹ فرمنٹ کِتے پوجن دے آلے دُوالے مرکزیت ہے۔ پرسِد پکواناں وچ بل <hesitation> گوگی، میرینیٹڈ گرِلڈ بیف، بیمبی بپ، سبزیاں تے ماس دے نال مکسٹ چول، مزے دار اسٹو، ججیگے تے کوریائی باربی کیو شامل ہن۔ سانجے کھانے تے توجہ مرکز کرنا تے سمگری تے کھانا پکاؤندیاں تکنیکاں وچ اک سورتھ دا درشن کوریائی پوجن سبھیاچار دے مکھ پہلو ہن۔ اک عام پوجن چول دے آلے دوالے بنایا جاندا ہے، جس دے نال کئی چھوٹے سائیڈ ڈِش بانچن ہوندے ہن۔ جو اک ویدن تے توازن والے کھانے دا تجربہ بناؤندے ہن۔